أول حاچة لازم يكون عندك آآ توازن تكون متوازن يعني كتركب فوق السيارة يكون عندك توازن آآ يعني مية بالمية وتكون متوازن، آآ هتحط مرة لولا آآ ساقك فوق البدال آآ اليمين وبعديكا ساقك الأخرى فوق البدال ليسار وتبدأ تضغط بشوية بشوية تنزل بشوية بشوية حتى تندفع بيك ال-الدراجة.